بصفتي كمرشدة سياحية إذا جه شخص جاي مصر وعايز يروح مدينة معينة أول حاجة هسأله هو عايز يروح مدينة فيها نوع من الاستمتاع بحر وكده أكيد هقوله يروح شرم الشيخ هقوله يروح الغردقة لكن اذا كان عايز يشوف الآثار فطبعا أنصحه بالأقصر وأسوان مفيش أحسن منها